Ku pngviinel om väega külm, sis võtvaq nä hinnäst sääntses suurõs grupis kokko. Ja kõik pingviiniq presväq hinnäst ütstõõsõ vasta, et kihä lämmisüs andnuq ütstõõsõlõ lämmind.